پیشوګانې خپل وېښتان یوازې د ښکلا لپاره نه لري. دا وېښتان د بدن د تودوخې د تنظیم لپاره کار کوي – ژمي کې ګرم ساتي او اوړي.کې له تودوخې ساتنه کوي. همداراز، د حس کولو وسیله هم ده،